Ai nana zjarha ghigh ali gdass na kwarguri kwarna dada mgham dad nagha kuynai yau tɗa kaɗenada zdghar ala kada inaye atɗa yawa agiɗa dadnaghchi wirni zghar alba haz dadnagh che ajikana zdghar nga skichiva giɗa dwaya aya aus lilinga niwaha zaghdarka ɗala daghabagna giɗanna giɗamdazz gwalghai chagha has dadnagh mbag vgha ɗala aya haltrun dgahtha haltrchan dghahtha ai nis ghuwa akan ngha zgunna zdghar ɗala thauk thauk thauk daghabag na acha tha. au hagh goledalwagh nachske ha hake nischane to ahh giɗata zga nischan zgha kara ayazz nischana to gasi ehn zalthuwa dakada fchin dwigh kara kwana nguya ai wide ghwagha aka talghwa ana vghache ana tkaga thalne husaid huwastane dazza kaska kaɗ kaldi pana akada kaɗi fchanaf dani ndaya wide kwilkiha pan ghualnana huwasnana ahaz nachhuwasa ha <hesitation> thalaha aya znische ɗruch kaldi bana kaɗ fchnikara ka dagkfe tgaritag kfe to kaɗe vjirna ah zgunna zghar ɗalna Aya to sirna chkan chkana us liling zgha a tghaghigur kfe aya 2alna zdghar kagha skarwa aya wiski waɗka waɗwud chk 2ala aiwirnahcha juwadghabagna ha yauwa a tɗa atama aya ghabagan gaga kalbakche ndig chkane fta ghwa. a dadnainda selsagan ghaya vghaska waiduna aito na kiskada juwa gole chkani gole maniwha dan kavira chruka ka hiya chkwaɗ ngre chkaɗ ka yighuwa chana hauk vgha to aya naa skarwa za maniwha <hesitation> ayi ana wuzuh kfe goli baɗi hya chagha ba ngree chagha way usliling zghkagha uslilinga baɗ yghuwa baɗ hiya baɗ ngree yee bthubthachga gwalghai chagha ha mniwaha, ftwinne fta mghama aiga ngannah mghamva aghɗa dagva ga mbarga channe nga hiyastava nga kihava a akan akanda vdatara aidan chaba nai dgaghtha naitha a ruwa wuɗa <hesitation> dadagh ghaina dgaghtha mbis nana nga tugwatugwava a hiya rahnan kavire ai sirvanna njkana aito ai doliva danai vjirchankna ai akangha mina Aya dabirbagha a dughruwa mgham zigha wiskida kwilba akada ka baghich skida huɗe ahakiy dughsire aya gaskiya to aya nghangha duhsir kakiya mghamchka kak iya da kunah bza vgirrchka da auvana siga huɗe aghda baghich skidahuɗe kunah bza vgirr chana da baghibaghaghch skida huɗe wi kuɗagighda baghich skida huɗe golita gwagha warnana nghanghagha ski inamba maniwha ghɗaga tha zga ghuwe zga gamba ai dole danaghva niche dughwa gole ngaka gam goliva chak sauragh nahkamtava aya sirvanne chajuwach mgham vanne ai ngannah mgamva bagachkaghch mbarga wida mblakuwa kada kwarsta kwara zadughruwa da bakaftawita wida batarka widabirkan ane ane dadagh dugh zbaighsire wida batarka aya nchkinsani vaha aya sirda kwara ka vjarha ay manmaman kuɗ sire ngana blatak manva mba wusatva Mbai mankuɗtava ai makda zaɗghadwi nise, zaghadwi nise dazaghadwi nise aya sirsaninna chkana aito ai dawura warwiwud gole zya to nghaka aluwana abazil kanna dad mak vghava baimak vghava ai wisar makwuda kwar kana makda kwarkiwud nachske wiski makwuda kwargole kwarwiwad goliftske fchil kwaziran mluwa haldgharwud nahana bitambe s usiy kda ghighda kwargurkwara, akwarrakwar ngathaghure akwarrakwar hiba akwarrakwar ghwa. a akwarrkwar ai kda aiwiska chachamka. snukcha bainaghva, snukch dadannaghva aya sirsana nachski warwud kwakwra aya <hesitation> daura kwarwi wuda vjarghuwa wahalnach skiche diɗa chgur kanna ski kuɗag blagurka maniva chkini zudka vjarha kanna ai wiski makwuda kware anache milnana aya sakivgha daghe vjar huɗina kanna laɗga dada ngatmak chnava laga baya ngatmak chnava aya wiski makwud warau.